Ra quez ni rumbe na áh: quez ni <hesitation> ni runchedizruba, queziy, queso manchego, queso philadelphia, <hesitation> queso amarillo, queso-queso blanco, de puerco.